أول حاجة بتكون هو اللي نحس فيه يكون بيت سلس يكون بيت هادي ويكون بيت فيه كل النوافز تكون مفتوحة بحيس يخش فيها نور طبيعي كل يوم، ويكون هادي أكيد ي- يعني يكون بسيط برضه بحيس ميكونش مكلف وميكونش صاخب وفيه الألوان تكون ألوانه هادية وجميلة ومرتب وأساسه قديم وكويس.